No karai ekeng lo siva ekeng naka lo otang tang sikul e tektek tang sikul ma impotan tangina nara kai kula emuk emuk wa itokon ina mamanomot labu logi sang i kara labak mas tektek la karana inang la alakalit ina kalapang kara kalapang ina rid aka kalapang ina akalkalak e aka kalapang ta sogo tangina mamanomot tektek woge sang kara kalapong, kara ka wakanap ina tarak mas kalapang ina so ina woge. Na kara ekeng lo nakara e papua niu gini kara mas ta skul ga impotan ga taktak sure lo nakara mas kalapang tang mamuot tana woge ina lakak lo wana arak mas tegna ina larimeri ginang la sok kalapang, kara pata larimeri ik minang tuman lo siva kululang ina soso pai woge inum ra akalkalit mas soko tang ina tong neri kalapang neri mas tektek inang lo skul nerik kalapang ta su ina wok. Vura emuk emuk ta mamon pus o nik sang ngat ta ngarik mas tek ana sokotang ina mamanomot tan arik kalapang ina kalkalak lo kalapang ina rid e tangina wok tangina tok lavu arik isang na re gi kalapang tana e na re gura na paul enatok nana kal tak skul tangina nanak tarege emu rigima rik mas kul atektek kalapang sugo gima, kalapang akalkat, kalapang ina rid, kalapang ina sukota rik sukota so ina otang otang ina aisok lovu guvi sang alak ina num ina gun a buke sa uniang e ta mamanamot tang gi sang otang ina mamanamot lovu wo gi ima na ne sebu wok kusna ebuk kana e nangak akamus nerik mas minang lo skul kasang gara na larik pana kul skul riga manmanap pana skul ga karau riga paip riga paip riga munai nai epuk e riwaka skul. aro. Nuk pan nul waka nul ik pan ta skul wega tektek rik tektek pana skul rik kalapang ta rangal ni pana minang tuman lo siva muk tare ru ari ga karau lo siva e ri wokanap lo skul atekatek ina nagak, ina nagak ta tigak gara inang ga skul, igia skul skul igia minang. narakpus na riga minang riga inang lo skul gara arik pana karau marasakai kanu na tuk a skul inang inang ga isua ga minang na tikana alu ga usege inang ga minang galwal pana karau tuman lo siva ata lo pa skul pana noli pana skul ata waga pana tektek ata pana telena usisi tuman epuk karau tuman lo siva ri wakape inang lo skul. just inang nu sa pana minang tuman wakape inang lo skul ns susik tuman na nanokek riga paip riga ausik ne puk tokol pana inung e ri wagape inang lo skul ri pana inung e ri waga pe inang lo skul ri pana karau tuman ota. Riga noli pana minang lo siva ge woka togon nu ken tuk mana matang naga pana noli alapan nua karau lo savi nuk togon mani nuk wok o wok malas se kuso galas mamonomot nuk woge lo siva e nuk kau kusage woge noli pana tangina wok. wok gima e rik kalapang ina kalkalak lisaim la tau kana niang nuk kalapang ina rid esau kula waia mu warik no palom pana nik lis kalkalak ima enuk nuk paul pana gonuk rid asening no lislis lo katang ngu gia polong pana e nuk watang ga kus aneng aneng kasang a weko tange toko gana tong mano tange etok atuman ne ga poteng ge nek. kasang niga poli amata pana no watang a kus aneng ebnuga wogitang bukang a wok tuman etok woklo buniau ga posok tang nos nitang etok nu kusno wakala epok wa kalapang ne ga rid nega poka kalapang kalkalak ge nu ata kala nu mama pana sikul muano pana sikul a waka. Ak a woka woka sakai tang wok ro kain oneng nua minang lo siva e nua mama gala sikul kulau gala pol dong amotang nuga kalapang akalkalik nu wakanap nu kalapang na rid no wokanap undastan ga soko rik posong pana nuga ausisik tuman e pok na galakpus gara kasang kam matan gun lak iak maski waga sikul nik waka inang lopuk kasang nak kalapang rik kalapang ina rid kalapang wok ina wok kasang mani neni kalapang ina otang akotong mani e kain na ne na laklak tan matang epuk awek ni waka kalapang inang lo siva lalakakpus irawang nonoli pana noga sikul sikul e poso gi sang larime nak minang lo siva nak inang lo kaga galas o naga ngangavul naga roro e nok togon mani ragi sikul no ga togon mani nukanap sivanin ta kain so nuk bukan nu wok walik pal gun tain naga otang panuk minang lo siva nu ain lo skul nugara aneng lo nuk pok. Sakai tang gun nak minang inak potang mani go no woge ta siva maket mani gi sang nu ingang lo skul nugi inang lo skul ina nuga skul skul skul skul inang inang inang inang inang katu gun patakai garu watange tangai so nano a polpol ata gi sang no wal tange gata wakal tange ta aisok e a togon mani minang lo siva langina nuk tokon mani mani abuwan nuk tokon mani ni palina gun ngan ni sakai tangan polso nuk salime na mani pasang ngo ana aning ti ngagakpus gala lo siva ni waga tele pa sikul pala teleng lo minang lo siva ata e pusisike puk e nuk noli panang lo siva nuk tokon mani po paip nik po inung maski ni toko kalapang wok mani kari ausik epok gana woge ina wok anung kam ra gun nalak kaiak tigi a sang e riga lak kari ega busiri o kam matan gun nari kalapang inang tuma epu. Kara na karang etang ro kara lo taun na karo nuk tarai ganak apus lo taun a minang lo maket na gak kus neri pasal rik trausisipakal balang turi gi balang turi gi balang kula garik paip paip paip pitang bugan sika ro ge nung sika aro wakal rou wakatong ngatan neri paipe paipe paip ina patur igia balang ik turgula pe pu pasal a trausis ta dalape pu e karainu notiang inu wailat na mi nakarai ekeng anu a sia kaiwia kaiwia anuk karai anokek pus tawan pus tawan pakain put pasal trausis e pakal botol puk lo paka kolu gara nerik paip itang wokan pusik aro nga e nupatur igia balang e riga tuk galgalap e pu trausis ta dalap pu naga pasal galalape pu tuk num mani o tuk num pok lo maket gora gola aneng nuk musisi tawai gara nunung tagia sang aneng. Mo ala mo skul la mongop a no skul lo mongop e ewak. Mongop e mangai no skul e mangai e sakai tang sakai tang ngulina sakai tang ngulina kalapang ina lotu lo satan e mam kalapang ina matai katu ga kapna na kalapang ina sens inang ota puse puse koi katu gun ta ngulan ga paiak ngule nang ne nuk gaiak ta siva nanuk manape ta ku malang ta ias nuk tau ta puse koiang o ga putia ga putia aro kulpa etang lo putasiak putasiak put put put masiak ngapo leu leu epatoka pa lak lokam enodong nata lakiak ngule ta iang ga ap tigak e musau lai ne ga ne gura kalapang pana lotu o ga kalapang na para inang la gia twalve o'clock ini a gi sala para nia woi ti pokana wo gisang. Pogi otang atom bugana evung ne ga ga oga trause gugun apita sakai ta kin ta trausis a sakai ta kina ga larim miga wo a gawek a pi e woge pasal tiga kalim tigina otang cube ba kong usege tina cube ina matang mam matai lo old dom ne woga pasal apetang ina ketan idong ina cube bikal isak iapis isak lak pas cube asiak seken cube tad cube manak kamusang mikani ina cube mai i masu kanta sinia o kalapang ina lak katung ina no lapul ga tokon ina sinia li junia e ngulina ian kata junia a ngulina inuk inuk musuk gao nuga kuse pana gi lovu ana sinia o ga matai o gi matai ne gi pala o sokota bulpok alek alak otang bek alak lak nia ga sok tang bol pok lang. Ga sang ga me sinuk anos emitua mitua anos muta kori do, nuga sinuk ewe ango gi ngan gi gnanu waka nge pasang gi nganu niaga ngan no katang ogi ngan woge ngan inang inang inang polongai tany tawatan mote tangina palina tangau gi sangau ono tam mote ani palana nois gisang anu tam mote o tang ina malmalak kom rik otang palpal langai au ngalina kan ta sina a palpal langai ula ngane iaga sok otang tots gun e abung tots anasung otang tots ang ga mat ga mat marasakai wagape one ga latang dom alu gavu otang la lait esa u ke na ta dom nega gup nia tang otang e woge mat mat marasakai iak kup avoi aiak kup nan ta mikina ta po tektek apo nuk sigi wo nuk lotu ta satan e ganang sinia ga kup na tam mikana ta panang lo ga gawek mikina pana ga tektek gonu tongut.